Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ nyimpa a m'adwen mu ebue yie, m'enyi da hͻ na minyim adze yie osiandɛ, sɛ dɛm ndzɛmba yi nyinara ewͻ a, ͻboa wo ma eyɛ nyimpa a agye dzin wͻ mbea beberee mbom sɛ dɛm ndzɛmba yi nyinara nnyi na obiara nyim wo a, obodur ber bi no nna mfaso biara nnyi wo ho bio osiandɛ nyim dze wonyim wo eso mboa biara nnyi hͻ a wobotum dze aboa wo ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ nyimpa m'adwen mu ebue.